South Africa ada ishia gudio won muhimuni wora familia amine dumi won dibin wonishin dibi beedu yaani inamani woo wol heshimu amine nam wolbaa ak heshima faa olle bulu dinineni bere gudio datii amine dum wojiebiaf iyo amine dininen bere birii inama wotjiebisit dinin